أنا يا طويل العمر نشأت على أحد المدن الساحلية. طبعا تدرون عادات أهلنا الجدام وكذا. كنا نشتغل على <hesitation> البحارة، نغوص في البحر ونشتغل في تجارة اللؤلؤ، وفي صيد الأسماك، الحياة على الشاطئ. تدري يعني شلون على المدن الساحلية وكذا. وكان الوضع وايد بسيط، ما كان فيه التقدم والتطور الموجود هالحين. كانت الحياة بدائية، بسيطة جدا.